أظن إن لعبتي الحركية المفضلة هي البينج بونج ، أنا بالأساس <hesitation> قررت إن أنا أتعلمها علشان كنت شفت فيديو دكتور <hesitation> يعني أعصاب كان بيتكلم إن هي بتساعد إن العقل يتواصل حركيا مع بقية الجسم وإن هو محسن جدا للمخ فعلشان كده اخترتها في الأول وبعدين بقيت أستمتع بالتحدي وإن أنا ألعبها